أكثغ يوم مثالي بالنسبة اللي هو من أنجز شغلي وما يتبقى اي واجبات عليي، بعدها ارجع من الشغل عالبيت اغشع عائلتي ، بعدها اطلع من البيت اغوح على صديقي اوس اقعد معانو ونسولف عالاخبار اللي تطلع بالتلفزيون ، وبعدها يجي صديقنا اللاخ انس ويسولف على شغلو بمجال الالكترونيات واشون مجال معقد كلش.